Safarka ya gatarogo arabialogo, ajalalog la la nefimo, asi nefimo ajala yani safara, <hesitation> momkina ien ken agar molila joya inger yani lakin, مسافات nasi safari gasi gasi la la nefimo.